Aiakäro tulõ abis tuuga, et saq võit sinnäq egasugutsiid rasõhit asjo pääle pandaq, aga teno pikile käepidemiile om tedä kerge nõstaq ja teno tsõõrilõ om tedä kerge ringi liigutaq.